Kua̱ sa ku̱nia ya xí biexkúan sa ku̱nia xi tjin xí majcha xí i̱bi̱ xi kine̱ kua̱ biexkúan ñangátsi xi ya nímá tsúra̱ne̱, xi yara xúmi, xi ñangatsi xi ya ya xí ya láxa̱ne̱, ñangátsi kee ya mangu̱ba̱ne̱, ya káféba̱ne̱, kua̱ ñangátsi xi ya tába̱ne̱, ya níchabáne̱, kua̱ xi sá ku̱nia xi yakáféba̱ xi kine̱ kua̱ ya̱nga tu̱se̱ majcha ma'e xi ya káféba̱ xi kine̱ kua̱ tu a̱ndéni túne̱ nga bíéñanée̱ xi xi bíéñané kua̱ tju yakáféba̱ne̱ kua̱ xi ma'e sie yakáféba̱ minchíra̱a ngáju̱ michíra̱nee̱ siene̱ te̱ku̱a̱ xi fie mane̱ te̱ku̱a̱ ma'e ma'e kikioo̱ne̱ sasienrá nandá sasienráne̱ kua̱ xi fie ma'ene̱ kua̱ tjura̱ naxú tjura̱ xi bajára̱ kafe bajára̱ne̱ kua̱ xi ya̱ga ni̱tjinra̱ nga ya̱a xa̱annee̱ a̱ ya̱ ma tjin xí kaféba̱ xi kine̱ kua̱ xi ya̱nga chjíne̱ maaní kafeba̱ kua̱ xi ya̱a kachjíne̱ mangíñanée̱ makíchañanée̱ machjen xi ya̱a micháñanee̱ machjénna xí yandéba̱ tsúra̱ne̱ machjennanée̱, machjénna náñú machjénanée̱ nga tu̱úku̱a̱n bendu̱mindinanee̱ nga kúsin nga ku̱i̱cháña káféba̱ machjénna xí chaxtí mixúnra̱nee̱ machjenanée̱ ya̱nga micháña xí kafeba̱ kátinanee̱. Xi gunítjinne̱ kua̱ xi kju̱i̱e̱ jti kíóo̱ne̱ te̱ku̱a̱ bíníeña xí kafeba̱ xi kine̱ bíníeñanee̱ siníeni ngu xi molino̱ siníeni xi kafeba̱ xi kine̱ te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ béjñasanñanée xi béjñasañanée̱ sá sá ngu nítjinne̱ xi manchajúnnine̱ te̱ku̱a̱ ku̱a̱nejunñanée̱, ku̱a̱nejunñánée̱ te̱ku̱a̱ ku̱i̱nchaxíña káféba̱ xi kine̱ xi kju̱i̱e̱ nga xi káféba̱ne̱ tsjádé káxí kaféba̱ne̱ kua̱ sá mijíennane nga kúíníéña xí sku̱a̱nra̱ne̱ kua̱ ndé ñú kamatsjú kaféba̱ne̱ káxíne̱ te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ kee kíníenia mólino̱ líjchi xí kaféba̱ne̱ te̱ku̱a̱ xi xi kju̱i̱e̱ kúíníeniñá te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ ku̱a̱séntjo̱ñanée̱ ku̱a̱séntjo̱á kúendu̱a ngú sá, sá bandeja̱ sá tina̱ kúéndu̱anée̱ <noise> ku̱a̱séntjo̱a káféba̱ne̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱sentjo̱ané kua̱ ni̱tsjéjinñanee̱ ni̱tsjejínñá sá a tsémejín tjinrá a tsénra̱ la̱ju̱ a tsénra̱ tja̱ba̱ a tsénra̱jínne̱ ni̱tsjejínñanee̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱ne̱ te̱ku̱a̱ s te̱ku̱a̱ a̱nde áfie áma tsjáde káníndaxtíeané te̱ku̱a̱ kúetjañanée̱, kúetjaniña nítjane̱ xij kju̱i̱e̱ ku̱a̱n tsjádé tsíé ta̱fí ta̱fí betjañanée̱ te̱ku̱a̱ tsjádé kachjan kaféba̱ne̱ tsjádé kí tsé ñújín bakaña tsé ñújín xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱nne̱ te̱ku̱a̱. Káma kúejña nchaña xí kafeba̱ xi ki nga kafie kábetjañané te̱ku̱a̱, te̱ku̱a̱ kúíníeniñanée̱ sá molino̱ lijchiba xi molino̱ xi níkatjiniñanée̱ ku̱i̱níéniñanée̱ te̱ku̱a̱ a̱ndéní xi kju̱i̱e̱ si̱níé te̱ku̱a̱ a̱ndé a̱nde sku̱a̱nni sku̱a̱n kaféba̱ te̱ku̱a̱ xi kju̱i̱e̱ ku̱a̱nne̱ sá sá mijíenanee̱ níxuñanée̱ kúéndu̱ñan ngú oya̱ kúéndu̱a ngúne̱ te̱ku̱a̱ kúítsieñá linée̱ te̱ku̱a̱ kúéjinñá i̱tsie sku̱a̱nba̱ xi kine̱ ku̱ kúéjinña ítsie azuka̱ kúejinñanée̱ xi kju̱ie̱ xinée̱ te̱ku̱a̱ kúéjña ncháñanée̱ kúé ku̱i̱nchañanée̱ te̱ku̱a̱ ti̱o̱ñanée̱.